لحزم حقيبة هناك عدة استخدامات -الل- اللي داخل الحقيبة، ا لأشياء اللي مكونة منها الحقيبة، استخدامات سفر، استخدامات <hesitation> ذهاب للمدرسة، استخدامات تخييم، <hesitation> لكل <hesitation> لكل منطقة، يوجد استخدامات معينة للأشياء اللي داخل الحقيبة، ممكن نحط فيها أي شي يلزم -ال- المنطقة المقصودة.